Ani nukhungni borok khorokbrwi tongo khoroknwi borok kotor tei khoroknwi chwrai. Borok kotorrok tris eba cholis bisini bisingo tongnai tei chwrairok khi ba poridrop bisino swkang. Chwng kaisa khe tongwi mano chamung thwngmani samung tangmani tei manwi phalmani hai samungrokno baksa khe khlaio. Jotono borok ni chamung juda juda wngwi tongo aboni bagwi <noise> chwng jotono chajakma chamung swnamna bagwui try khlaio. Chungkharni jora belai nangkukmani tei chwng kwbangma jorao khlaiwui chamung chao film naio eba trip o thanglaio. Chini salbrumni samungno bisingo samung hamjakma tei phatarni samungrok tongo. Logi khlainai nukhung tongma bai langma belai kheno tongthokjago tei chwng jotono tongthokma tei hamya hamya wngwi tongna bagwi chubachu khlaio.